Më shumë frutta se çë mënd: një sheg, një llumi, një moll, një dardh, një mullunë, një kumbull, kërshit, fraghua, kumbulla e thash, per esempi. <hesitation>